Alura prima coza campu fora tüt lon ch'a ie ëndrinta che vöi parti da zeru, vöi parti ch'a i sia niente ëndrinta, pöi vëddu lon che deu büteie ëndrinta e pöi ën baze a lon che vöi büteie ëndrinta i ficu dë pian, i bütu dë pendin, lon ch'a serv e pöi pian pian i bütu la roba bin rangià ëndrinta ëndrinta a l'armari, parei a resta ën puchetin pi urdinà